Abuda. abuda aga aisanida abunaka aganana ganuna babakana babakana iana ena gavara na. vogana gavara naeka’ananai. rari’a. rari’ana uriuri. veina anana. gavara na veinana a’anana blue emai. emaikavara na aba nanai anai voisania iabe ne green aonai eve auva. a’anana ounanai abuna a’anana aisania roa’va a’anana avanonoa roa’va. Agonaka, kristmas naka igana. nana. e’u sist ana my e’u brada inlo na. Iada gr’abiu geganaini’i. gegainiu <hesitation> babakana. Igana a’ananai noku ai, vabuga nai igana ina’asi. vabuga igana ira’oisi imia erani inoku ai iganu. eko’ore esia, isagana gavara na voisania. Vanua nai imia a’anana vanua na anana da ava nonoa. asia. gavaka ounanai amai i’a vanua. vanua na i’inana da ava nonoa va. Ko ai eko’ore asia, ai isagana gavara nai isa gava. Be ai nana abuna aisania, vanua na aisania a’anana ai ao’uda gebuabua ai na a’ero e’u vanua nna arasia. e’u vanua ama gava no e’u vanua na, adika amai ia vanuana ko wans ina’edo gava nanai. gavarana aisania eka’ananai asia. abuna iainana umai ainuva anana abuna i’inana basileia na osido idai aidai idai. noku geko’ore gesia oruna emu morada ege beio. asiae’a abuna i’inana oma isania. a ‘a isa da ega kaiua nai abuna daka arasaonava eiadina. isada ega gavarava na gubaguba. veina gubaguba ko iainana unaisania i’idada abu nonoa gaga. A’anana gero vaniu gevainai. Aonani. asida gemai gemi a noku asida mara idada iabi i’ode ira’asi vigana apunai avivi na marai veabio eka’ananai iabeno vo manini gaga, aivivina vekoanio eka’ananai vekoa ro ko ro nio. Abuda a’ada aisa nida a’adada aisa, i’idada abu nonoa da. I’inana ia, aganana gai, kaumai da da inau. Kaumai da. Arava eidi a’adina. karakoi, kara vam igana, igana a’a abuna, a’abuna igana. iero vairo imai, lerovairo imai a’a abuna iruia leroviro imai ko vi mia vi karubou aonanai a’anana aoboa una varaiuaina. oi onina ago gavai isa ero a’a abuna is a isania vairo. Geviorid roeva. gavai nai roa’va. gesia roa; va. ago’da bouda da isa mia a’anana a’a abunano vorasia. asia veo be abuna a’anana kagana kaisania a’anana ava nonoa gaga. vamia a’anana a’a abunano vera sia. Eda sia, be kagana a’anana onina a’a abuna da ava nonoa. asia ea, vanua na a’nana da ava nanoa ko gavana na aisa nia a’anana de eu ura v aero vairo vamai. I’inana avararo vva ko sibomu vogana maka munai vosia. a’anana viva momoai. vosia, abuna i’inana abu dokana. ago naka nonoa vo naedo vogana abuna a’anana voisana noku voisa kauni’inana e’euraro momoai voka. Vanua a’anana da vova nonoa ko ona vora’asi vogana gavarana a’ananai a’a kua nana emai egana kuanana vorovania eka’ananai aorarova. kavanana a’anana uri uri. noku roia da gemai gepapa abunana a’anana roiada a’adada da roia vaida babagada. roia da marai marai dada. gemai ge papa abunana a’anana ganuna biu ko ai emai va aona kaiva nanai a’anana ai suimka e gringadiva boinana. Ko abunana voisania eka vosia aiabuna i’inana. abuna i’inana ama mai gavi gavi a’anana, abuna i’inana ama mia, e’u rumana ka ama vavaia e. i’inana ama mia roa’ a’anana abuna i’inana. abuna oma vanonoa gaga. A’adada aimaorad ava raro va. ko makam nai voisa. gesia roa’va makamu nai voisa gave dada be vova monoi ai geka roa a’anana abuda kau da’adada. e’u storin a kau’na anana.